गितार तो कह रहे हज भाई, उका नाम तो मैंने बहुत सुनिया थी गितार बजावाएँ। न असोगराइट पिच्चर में भी देखी होवज। पर कही छे, कि जो गितार रहे नहीं, वो उका ऊपर अपने हाथ से उके एक टूथपिक आवाएँ। तो उका से आवाएँ निकलाएँ। नहीं, असोगराइट कि तो गितार रहे नहीं भाई, उका अपने बजावाएँ तो उका अपर गानायक नंबर बजाएँ। नहीं कही लड़किया, कही कालेज वाले में पूले परे रहे नहीं, वो भी उका बजावाएँ तो कही छे, उका से लोग बाग आकर सिथ हो वैं। मन अभी सीखने के ट्राय करे दे, पर नहीं सीखायों मारा से। अब कही बोलू कि उन्हीं सीखायों, अब नहीं सीखायों, तो नहीं सीखायों।